نفضل أن نعمل مكالمة هاتفية أخيراً أن نكتب رسالة نصية هذية للناس المقربين لأصحابي والعائلتي مكالمة أخيراً حسة حميمية أكثر وتحفظ على علاقة أكثر وتطور أما الناس اللي تعاملي معهم في إطار الخدمة لأن رسالة بالنسبة لنا كافية على الأخر نفهمش عليش مكان.